بصراحة كنت بختار وظيفة احبها حتى لو كان الراتب منخفض ليش? لان العمل اللي تحبه يعطيك شعور بالراحة والسعادة تجدر تحقق في طموحاتك وتطور نفسك بشكل افضل لما تحب شغلك بتكون اكثر انتاجية وتحس انك تعيش حياتك بشكل مليء بالمعنى. اما لو كنت في وظيفة ما تحبها حتى لو كان الراتب عالي بتكون حياتك مملة ومتعبة.